Baskitbol, tennis, futbol, valeybol, badminton, <hesitation> stol tennis, beyzbol, regbi, kriket, gandbol, suzish, yengil atletika, og'ir atletika, taykvando, karate, judo, kitboksing, shaxmat, shashka, kurash, gimnastika, kankida uchish, chang'i sporti, snovbort, velasiped sporti, ot sporti, suzish, eshak eshish, regbi, golf, <hesitation> boling, yelkanli sport, marafon yugurish, kamondan otish, otishma sporti, sumuf, syorfing, badiiy gimnastika, suvga sakrash, tog'ga chiqish yani alpinizm, sport raqsi va pendbol.